Las pulgas, los langostus i los cañafotis sonin reconecíus pola su capaciá pa saltal. Puein achancal munchas vezis el largu'l su cuerpu pa ahuyil delos sus depredaoris o menealsi-si mu ligeru.